إي بالطبع عدد النوافذ بالمكان اللي بعيش فيه ارتبهوملك; عندي نافذة في أوضتي و نافذة في أوض- في أوضة الصبيإن اخواتي وناف-واحدة في أوضة البنات ونافذة في أوضة الوالد والوالدة، وعندنا نافذة في أوضة الچلوس ف في المچمل عدد النوافذ خمس نوافذ في البيت ككل.